මම මාසෙකට කී වතාවක් පොදු ප්‍රවාහනය පාවිච්චි කරනවද කිව්වොත් <hesitation> ඇත්තටම මාසෙකට මම හැම සතියෙම <hesitation> හැම දවසකම වගේ <hesitation> පොදු ප්‍රවාහනය පාවිච්චි කරන කෙනෙක්. <hesitation> සති අන්තය හැරුණු කොට <hesitation> ඒ කියන්නේ සෙනසුරාදා <hesitation> ඉරිදා <hesitation> දවස් දෙක හැරුණු කොට <hesitation> අනිත් හැම දවසකම <hesitation> මම රැකියාව සඳහා යන්න පොදු ප්‍රවාහනය පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මම ඉන්න ප්‍රදේශයේ ඉඳන් <hesitation> මගේ රැකියාව තියෙන ප්‍රදේශය <hesitation> ගොඩක් දුරින් තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ <hesitation> ප්‍රධාන වාණිජමය නගරයේ තමයි <hesitation> මගේ රැකියා කරන ස්ථානය තියෙන්නේ. ඉතින් <hesitation> මම හැම දවසකම පැය එක හමාරක් පමණ ගෙවලා තමයි <hesitation> මේ පොදු ප්‍රවාහනය පාවිච්චි කරලා <hesitation> මගේ රැකියා ස්ථානයට යන්නේ. ඉතින් දවසකට <hesitation> මට <hesitation> රුපියල් පන්සීයක් පමණ වැය වෙනව <hesitation> මේ පොදු ප්‍රවාහනය සඳහා. එතකොට මම <hesitation> හැම දවසකම පොදු ප්‍රවාහනය පාවිච්චි කරන නිසා <hesitation> මට <hesitation> ලොකු මුදලක් දරන්න සිද්ධ වෙනව <hesitation> මේ පොදු ප්‍රවාහනය සඳහා.